जैसे मुज्हे आलू गरम करने हैं। तो उसमें पानी जादा छोड़ो बस। और फिर उसे दो से तीन बार उबालो तब जाके आड़ी गरम हो जाएगी।